קרעדיט קארטל איז אז די מענטש האט א אקאונט און די באנק. און צומאל האט ער געלט וואס ער אליין לייגט אריין און די קרעדיט קארטל, און צומאל האט ער נישט. וואס דעמאלץ גייט, ווען ער נוצט זיין קרעדיט קארטל בארגט ער געלט אויף בארג פון די באנק. אבער ס'קומט צו א געוויסע צייט, דארף ער באצאלן די געלט וואס ער האט געבארגט.